Normalmente quande mi fasso o riso, pratticamente e ciù de òtte o risotto condio inte tante mainee differente, o fasso bogî eh e pòsso mangiâlo boggio e condio ò sedonca o metto inte 'na pignatta e o fasso cheuxe cianin cianin bagnandolo con do broddo, do broddo de verdua prinçipalmente e dapeu quande ò finio de cheuxilo pòsso azzoznze o saffran ò atri condimenti